אלא מקדרتش תפתח אלהאתף דיאלכ ג׳רב האד אלחלול, תאַכּד אנה אלבּטאריה משח׳ונה, אוּצַל אלהאתף דיאלכ ב־אלשׁאחֵן ו חְליה שוי ישח׳ן, חאוול דיר אִעדה תשע׳יל קויה re-start, בּאלד׳עט אלמוטול עלא זְר אלבּאור ו זְר א־סות מע בעדהם, מאזאל מא תפתחש ג׳רב תפצל אלבּטאריה אלא אכּנת קאבלה ל־אלאִזאלה ו מן בעד רג׳עהא ו חאוול תשע׳ל אלהאתף, אלא אלמשכּלה מסתמרה ג׳רב תוצַל אלהאתף ב־אלכּומפיוטר ו תשוף ואש אלכּומפיוטר יתערף עליה, פי חאלת לא מתצלחש מומכן תמשי למרכּז צִיאנה מֻכתץ באש יפחצוה ו יצלחוה.